Weddigga tateppureng <noise> aseng-aseng pong fake bahasa ogi yanaritu fong karesseng foppau pong otti pong aju jawa <noise> po- <noise> pobbarelle <noise> pong aju jawa pong- pong pokkaliki sibawa pou- pod- poddaung lemo-lemo yemaneng naro sininna po-pongnge wissengnge lalenna bahasa ogi e.